Tulakal a' a' a' mo'nok b'a'alche'oo' a' toy kumentik kumentik u- uyotoch kiwa'lik into'on, men la'ayti' kumentik et- etu ka' uchi', cuando la'ayti' ku- ku- ku- kuchu'un tz'iib' umentej u- u- unaj unaj ki- kiwa'lik into'on ku pero, tulakal et- etu ka' uchi' kumentik ku- ku- kub'etik b'aylo' kub'etik b'aylo' y b'aylo', despuese tulakal uk'a uchi' kuchu'unpal u- u- uman tulakal tu- tujal, tujal, tujal, tujal hasta ku- kumentik nojoch kumentik nojoch, despuese la'ayti' te'lo' kub'el y kub'el etu ti kuxtal te'lo', tulakal ulaak' ulaak' a' mo'nok b'a'alche'oo' kutaloo' popokxik'oo' kutaloo' mejenoo', te'lo' kub'eloo' ti ti ti p'atäl tu- tunaj, porque la'ayti' uka' uchi' este te'lo' tuk'ukikoo' wa te'lo' Tu'ux ku- kap'atäk te'lo' ya ma' ma' patal u- upopokxik' ku te'lo' y la'ayti' tan uka kuyilik que que yan jun- junp'eel mo'nok b'a'alche' b'ay orita kujok'ol y kumächik kujantik, despues kub'el tuka'ye', despuese kutal ulaak' sinik junp'ee este pepem ku- kutaloo' kutäkikoo' tuka'ye' te'lo' la'ayti' tan u- tan uwilik kachu'un- kachu'unpakoo' uyuntik ub'aj u- u- u- unaj yan ulaak' la'ayti' ki' yan ulaak' b'a'alche' kujokol tuka'ye' y kub'el u- uwilaj kumächik y kujantik tuka'ye' tulakal, mentäkej te'lo' b'aylo' kub'etik u- u- uyotoch y ka' manäk junp'eel junp'eel junp'ee winik tu'ux yan u- u- unaj a- a <hesitation> este y ma' ma' kuyilik mak tulakal tu- tuk'ab' tu- tuyitz tu- tupol unaj y Tulakal ku- ku- kub'ensikoo' kujät'ikoo' ya ma'an unaj kakuwilik la'ayti' que ya ma'an unaj tuka'ye' tu'ux ku- ku- kut'akikoo' a' mo'nok b'a'alche' kujantik la'ayti' kuchu'unsik ku- tuka'ye' umentej ulaak', umentej ulaak', umentej ulaak', umentej hasta kub'etik ulaak', despuese yan ulaak' la'ayti' ku- kup'ätik kub'el ti p'atäl te'lo', ucha'an tan ucha'antik si b'a'ax hora yan ulaak' mo'nok b'a'alche' kut'äkik te'lo', ka' kuyilik ya- ya tun- tunuyuntik kub'aj kujok'ol ti alka' kutal kuk'ochol te'lo' kumächik tuka'ye' y kujantik tulakal a k'in, b'aylo' ku b'aylo' kumentik u- unaj a' a' toyej.